Cwii wꞌaajndye matseiꞌno̱ⁿꞌa na macaantyja juunaꞌ tsꞌaⁿ na wjaañꞌoom wꞌaajndye ljoꞌ najndyee na machꞌeeⁿ joꞌ matseiwiiñe juunaꞌ oo maquina na ñjom tsꞌom wꞌaajndye xeⁿjnda̱ juu wꞌaajndye nnto̱ꞌnaꞌ na wjaacaanaꞌ na matꞌmaⁿ su hasa na nncweꞌntyjo̱ xjeⁿ na ntꞌom ncjo na tooꞌ naquiiꞌ juunaꞌ cwilꞌanaꞌ ndei hasa na matseiwenaꞌ juu wꞌaajndye.